Man̈amarika an'i Etiopy ndraiky zen̈y ten̈a indray kôa firenena bôkà aty Afrika zen̈y izy tsy ary mbola vô-kôlonise zen̈y feky. Dia mbola mitan̈a ny fahaleovanten̈any foan̈a zen̈y izy manoloan̈a an-drô poisansy kôlôniala marobe zen̈y.